Eh nzidda tsar kah kabba pava nzidda kubba ambuladaha kubba titfitsakul ngig tsaha tahana nda nzidda tsahan tera hardak seran nzugun yasigan tsaha, sai manga hada kiran ciwa yazegalla nah sagaro sagan dava davah bahin da tsubaha tharna lud ntsin fitsa kal ngig fitsa mbasa yantsi guna thabb udda baha tsuguna badagurd dagga mitsa nda nzidden tsaka <hesitation> duk daga yande baya bahade, nda balanda bagha ga bakha tsak tsak be ngayang ngaha nda mbitsa dayanbe ntsavan darin nzidda kubakan kabba tsanvara kubba mbakhu kubba tsuguna hana ndug vake ndaha ngaha tsa dudde bakha kubba be tsan vanva tsanvare yanzo, bakhude kubba nda saka saka tsakhayan den nda suku suka nduk khayan den nda suku sako babbaden nda nzidda tsaha fitsa fatuha nduhan dara chucheden baha nzidden kabba ndaga kubba biya nzidde kabba ndaga kubba biya nga nzidda tsaha nda ngidoman tsaka be, fitsa tharma nga kubba ba nga kam borbuga khaudah nzig farinciki bahinkude ngaben biya bakha barcikan mon tunani kharan ciwo Kubba kam nga kabba biyakom nga ahba ngasakan ndakin niya kakalbe ndedai ba tsahabe nda manaha nzidda ba tsahabe ngig kabbana tsau nda mana mana tsonvara ndagaha kubbaha ngabe, amma uddena da kadda kadda vak dal daidai na nda kargahan ciwa khurbiya eh nakha kah kabbo dak kah gaka da gaka kubba khurba ga kaddan kaddan, tugdul vute vutt biya kaddu kadda duye kulga yazegala barha kadde kal ngige nda mbuda mbala nda bunbadu nda barbaha kade nda dak damana tharbe nda khurbe tsahaɓe ndara bnosha kudena tsatsoha kuran ciwa da nagha naghen danci kubba nabaranha henye kaina du duwa duwaha kan man dadda kaddaha duwa butved khurbe, kubba kagi nga kubba nzidda ba tsa be ndig yahannan khatsigan da nawan kudalna ndatsa ngig kubba tserare sagga ngidanta dawa dawa nzidda ba dawabe nda yetar dowu taghanu tsedigi dawu kitar nda zuzuwan zarra, yakhaya sawal be torbe worda batorrane nda ngig kubbana udde mbor kuba dak duk fitser bahadde kubbana nda nagha nagha sig sign ngur ngurkhaya tse makka khappa kuran ciwa amman nga kabbane biya kam Tserera fitsa fatseya kam kha ndakhor ka kuran ciwa wldo taggakan hona nga kubba biyu wu dalda tagga kon hanu nga kubba biyu nkubba kubbaya tangu kubba biyafa nda nzidda ba ngihabe kubba, in farincikiya kubba ngige kam tsa waddoye nda thaha mangan tsadagahan varahe saggawal hon lafiya kalfin ndigidu kuddaha nda ngig kubbana tsaka, kubba kam nda nga kubba be nga nziddon ngida nda manahan be tsawuda manaha sai zega hadzegu nga kubba be, amman nda ngig kubbanan tsahe takilan ghar tsaka ngaba daman dagganabiya ngaha nda kuran ciwa wuddu mananka be ah da ba nzidda be tsa wuddah kawai, sagga tsaka doreted kawai sugganda kaha ngadite damana da karaha ciwa nga, kubba tsaka be kubbana ngigkam mbasanahaman tsa wuddah nda ka lava kabba kabba in in ai ndanga kubba be ngidan nzidda be kubbana mbuladide thive yakhaya butar re yazigala kubba nzikan tsabu torta daid tarbe yakhaga ngate ngate tare ngana tore be yakhaya kama ngidatar kawai ngida yane ntsabu kubba tsetar, eh yahanana kul ngig yazegala barankun nda kurgina ndag digina naha yanza nana sukkande naha hana Nyanza da borkanne kubbana nahana ntse tsa njarahe nda manada daha da wetgha dabarha yakhana kulfuhedkine tsak du balandubala haya ndigid tsetson in vak yazegala yazegala ndava tsaya andal dalbahabe kam wardohan kabba in in nziddaka rayuwa vankasa nbaha yazogala so ba yazegalo nda vanonna baha yakon manga digite buhu bedi git but bat ndunibiya ndamon taimaku khara, tah khora sai bahud bahabe tsa khara ta khora khaha manga tugga mbaladu tsha khara hatu khora tu mankha tagga mbuladu tsaha har had khara da tagga bada khora in ai, bebinga fatsaya duwana dawana kharba duwa biya thaldal yazezeye yahe mire aduwan duwana khwa ba dawabe da damana mana dawana nda nzidda be tsa khortar tar dagator ma bakhatar kanna ndak hadan ndagidda hedda tsakan taha gaman gan karan ciwo ngagin auno duguda manaka dere ndak daga taimaka tamaka duk tuhula da bahud, nda manga bahabe combaduha hanu humtsa ha han uhana hana umtsaha ambasa naha tahalakam nde zewaha karan ciwa wadda ndu manaka waddan nda balnche balaka ka diya diyan shekka tsuguno kharbe kubbana nzidda kubba udde Nda nzidda ba tsen ngida biya ngat ngat kiyan kubba nda da nzidda tsekiya inan da fi tskiyan ka kharkinan but khurba ngida budi.